Misy karazany efatra ny lokon'ny volo m- loko maso izay misy natoraly ary kosa ny artifisialy misy maromaro hatrany amin'ny roapolo isa any izy noho izy mbola hamboarina.